நேர்காணலுக்குத் தயாராவதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, பொதுவான நேர்காணல் கேள்விகளுக்கான உங்கள் பதில்களைப் பயிற்சி செய்வதாகும். உண்மையான நேர்காணலின் போது நீங்கள் மிகவும் வசதியாகவும் நம்பிக்கையுடனும் உணர இது உதவும். நீங்கள் ஆன்லைனில் பொதுவான நேர்காணல் கேள்விகளின் பட்டியலைக் கண்டறிந்து, சத்தமாக அல்லது நண்பருடன் பதில்களைப் பயிற்சி செய்யலாம். வேலை விவரத்தை கவனமாகப் படித்து, வேலை வழங்குபவர் என்ன திறன்கள் மற்றும் அனுபவத்தைத் தேடுகிறார் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் சில ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்.